يعني اكيد غاح افضل الموسيقى العصريي لان غاح تعبر عن مشاعر وقصص تكون قغيبي من واقعنا ، وأحياناً اسمع موسيقى تكون دمج بين الموسيقى العصريي والموسيقى الكلاسيكي فتكون شي حلو ومميز